Mino riigi üteq parõmbaq söögiq ommaq näütüses sääntseq: seenepiiraguq, vai mino isikliguq lemmiguq ommaq näütüses kiluvõiuleeväq, a ma ei tiiäq, kas tuu om peris restorani väärne süük.